A ie ka da afaky aniny ronono avao izy na de ronono avy avoine zany ronono sôza zany satria da e pozipoziny igny ka e manome an'azy hoe ronono, poziny fosifosy igny ein, izy azo ndranomigny igny.